Laha gny fahaizako hoe biby aloha, amin’ny ankamaroany ma- mana maso iaby. Fa <hesitation> ny sisan’ny tsy manamaso haiko zao: regny kànka, reny olitsy regny.